Philippines ni kwbangma kotor kotor koktwma tongo. Abo wngkha aswk kotor borokrokni tongmung Spain ni thani tongmani tei America ni thani tongmani. O island rok suloh century o Spain ni thani colonize wngkha aboni bagwino khristan wngwi thangkha tei Manila no kotor khe thwngmani jaga wngwi thangkha. Philippines atharosho atano nobbui bisio Spain ni yakni swkang swkang wngwi mankha. Phiya aboni ulo Spain Americaa ni choba wngmani ulo America ni thani rwjak kha. O haste unnisho sicholish bisio puila swkangni thani mankha. Philippines hasteo bini rangchakni tei rangchakni bagwi sijak.